Ëntà pìé 'n agüia e ën fil bianch u d'ën autra culur, ëntàpaséël fil e l'agüia ënt ël prim pertür e sort da l'autra part e pöi ën tüti gl'autri përtür finché ël butun a l'e ferm s'la camiza